عشان تسلك حوض أو مرحاض مسدود، أول شي جرب إستخدام مكبس لتحريك السدادة، حط المكبس فوج فتحة تصريف وإضغط عليه بجوة، اذا ما نفع إستخدم سلك طويل وأدخله في الفتحة بحذر تحريك الإنسداد في حال ما زال مسدود إستخدم مواد تسليك كيميائية خاصة أو إستعين بسباك محترف.